Lafa ategna zay te hampiaraky ny namatenga roy da ny ataotenga mamory a tenga fotoa da fotoa aa da ampihaonintena reo roa hoe aa tsika hamonjy boly la antsoiko ny raiky la antsoiko avao koa ny raiky da miaraky ahay telo lafa bakeo igny iaho somary mipitsiky iaho avelako eo amizay reo roa.